Ewa zay aty tena mampiasa frizidera io leroa e! _x000D_ Izy io zany hitanao aminay mafana aty, izy io zany fitaovana izy io ampiasanay kôfa hampangatsiaka rano, ein, la glace reny, ein! clarinette reny, atao anatiny ao izy io zany branche-na kara machine jiaby branche-nao raha io, de aminazy io misy raha kara misy motera m-branché aminazy io mampanitsy mamp- <hesitation> mampivaingana zaka anatiny ao zany.